oyiro oma dɛmu wabe farafina cravate ra <hesitation> zinu bɛ boni yibɛ'a sanese o sani ma sani a'o imi nicoza ere ere awe zin veste ma cravate abuna ba cruru bɛzun cravate ti cɛnu mɛ puna mɛyan wedɛ video ra benɛ manɛ an cɛra cravate oyi diarani to uno ubɛ jisamu mu cɛnuna ubɛ jisa mu cɛnuna